To ma ʒha na mə-wa ya ƙumanii ngo tsələ tə mbwa yulla hahag fə duniya na ma pwai ngiya nə ya tsəu rəna wa yangi nəya tsəvi dʒəvoi rə həhə mbwa ɗaɗathlə həhi wato puqi mbw ʒha ka nə turawa ko us wato ma puəhə kəlla hətəna mə wayakumanə kwallə wa ya dʒəvoi rə hahə turawa na bwahə swai mbani ya nə ya məllə pvəghə bwahə swai mbani ya nə ya məllə pvəghə kuma mao swai ngiya nə ya dʒəvoi nə ʒhi ra kumani kwana drəvoi vara na ma hətəna, hətəna ɓallə na ndw hətənə wa hya, ngi ndʒa dəgəvə, hətənə wahə ngi dʒəvoi kuma hətənə wa hya ngi dʒa shəwi ləʒəra sa mbə hadləya wa yə mnpi mar mai hyə nya kumani ʒa afi ma mə wa kwalləshinə ya kumonə na ndʒə nə ya dʒəvoi rə hahə ra ndʒghəra ʒhi gam ma dʒəvi ya na swa shi nə fi ya kumaya ka gutanə swa ʒəmə, ka mbwa kəghə ndʒa shəwi hənə mbwi, kama kənəghə nə ya huməghə yarəghəuni ya domi həsə swa hany ha həʒə swa dəghəu ndwi və fumi ai mə wana kumanə nahəny swə na wurə wandʒa rə huməu guivi, ai nə ya g ngʒa nə ya dəghə yarəghəuni nə ya kusha ni swa ʒəmə ya nə ya ndʒa shəwə hənə mbwi har yakə ya nə yarəghə uma rə səghə ka ʒhi ri shəwi gi hənə mbwi həʒəra sa wato swai fiya kuma ya mə wa ya kumanə nəutəthlənəy na vəya mbanə məlla ʒəg nə ya kumanə kwabaw mbəy. Nə ya ʒəmə həna hiya ko həni yashəgləyo wa kumani pwai phəghraʒha na həʒə swa makənə na nə fiya kuma ya nə ya dʒ ndʒa shəwi nə ya gəlla yakə yarəghəuma rəghsəghə kəllə ʒhi ri, ha ɓa maw ma puəghə raʒha bisa panə mbu pwo na ko jangə mbwə ʒha jəjanga wato kimbi yakə nk ngəghəuə nə ha məllə janga ma har no ha ndʒa ndwa killəy domin wa mbwa shi bwahi na dʒəvoi rə halə turawa həʒhi tə hya dʒəvoi kimbi va rə halə turawa həʒhi tə hya dʒəvoi kimbi va makəni ko kəmbi va ruad wu ndwa dʒəvoi guə <noise> doctor sai nə ha wənja proffəsor ka ga həʒə swai mbwa nə na kimbi yakə shi wa tɛlənə shi nə ha mba nə məlla ʒəghə ko iynd ʒa rə ha məllə karatun mə hə mbana məllə nʒutə thlənu na karatu nafaw ma karatuna wata nɗəghərə ʒəi wato wa gutaə mba swai fiya puəghkuma ma mə wa ga kumani waya dʒəvoi rə ni ʒha hahəghə kəlla mbwa ɗaɗathg a həʒhi kəlla turawa nə ya dʒəvoi nə ya fek məllə karatu daidaingakə ya ma pwai mba nə ya nə ya kumani nəutən so thləny nə ya fə kuma ya nə ya hakəlla hənə ya nə ya hakəllo yashəgho ya har nə yaləya rə səghə ha’ɓa kawai yu wato ma puəghə rəʒhi puəghətrəllo mbwa dodathləa həʒhi na ma hotəna wa hyə ngi na ʒh həghə ma hətəna hətənə ngi swai nbwa məllə nə mbwa daboi hənə rəkəcəu hətəni ndʒa baibayu hənə myle mbula ndəghə-ndəghərə hy mbwi hy wato hy hadəy nə mə ya yarəghəum mbwi hy wa hya ngi nə mbwa ndʒa shəwi, mbwi hy wa hya ngi nə mbwa dʒəvoi kuma. Ko na ma kimbi swa məllə mbwə ko mbwa səghə ʒha kəlla huma na mbwa məllə kwalla həsʒhi na ma nana hyʒhi na ma nana hy ɓaki nllənə hana sai nə hya nwa hana hənya ngi iyra thləna ʒha wi məlləu thləna ndəghra həny tənda wanyə ki-ha nyə kiha rə kwaɓawi ha kuma hətəna ʒəmə hakyəundo to həʒəra sa ma mbwa həʒki na mbwa ndoghrə hy wa ya marnari ma bo ma kuma nə kwallə ya har wa ya dʒəvoi kəlla mbwa həʒhi na wa yə ngi nə ya daɓə həŋa hətən iyra mbwa ha mbwa ha mbwai ngi na ʒakəynə ya məllə na ʒa kəy nə ya kumani ʒa nə ya kulmani kwall ma nə ya məlləvi karatu gəghəvi na rə ya mbanə kamar ha nə ya ndʒa shəghu nə ya ʒəmə swa ʒəmə ya wato həʒə swai ngiya ko kumo swai ngiya nə ya rə məlly mə waya kuma nə kwallu nə ya rə tsəlvi və na həʒhi hahəy dumin man ndʒa ndwi rə humi ko hətən mbwa ɗadathla’ həʒhə wa hya nthwa ai wa hyantwə amma nə ndʒa dəghra nə nə hya nthwai ndʒə baya kəlla hətan gam ma hətəna ma nuwci ndʒa hənə hətəna hətənə ngi ndʒə ɓoyu mi wana məllə swai bai na nə hya nwo kaha na a-a ha ɓawai to ndəghr iriya halləya ra ʒhi ndəghr iri ndʒa ra ʒhi ndəghrə ira ndʒara ʒhi kəlla hətəni həʒəra sa wa ya maraari, wo ya ngi mə hau wa yarəghəuma huro wai wa ya kumani kwəthi nga tsəlvirə iri na həʒhə pwai na ira swa həʒhi nə fiya kuma ko yashəghə ya nə ya thləthləba hələn ma halliya ʒha kallə halliya ndəgh ər ma nə ngya mbwa həʒhinə mbwa ndʒa ni bəʒə nə rə ngiya nə mbwa ndʒa ni domi ndəghtə hahəghə ʒha ʒhi ndəghrə ndʒa ndəghra ʒhi ma huma tarhəna wato huma mbwa rə nigəria na mo swara dəgha ntəghə nigalria na wa ndʒə ɓaya ndʒəbi mithiya huma. Wo dʒəmbə iyathlaghuma har wa tswi conci rə va huma ndʒə bay kə yndʒa ko nduja nigəria na sai nəha kumani nə hənja cucoi hanə nja məllə ndʒə baiya ha ko iynɗʒənu humna hənji hənananga na rənja shiri həʒə ngəra wa huma amma mo pukəlla mbwa ɗaɗa thlia hiʒhi na mo hətəna – hətəna ʒəmə hakyau ndw ma hətən na hətəna damu nə ndw hətəna ɗawo ndw mbwa ɗəghərə hi həʒə ra sa ma mbə hadləghə ya na mə waya kumani wallə pa nə swai ro nwi na tə ya dʒəvoi rə niʒha ha hai kəlla niʒha mbw na sosai wayi thləthlə ɓai iyrce halləya həʒhə kəlla hətəni wa yi ngi niya ndʒa pa nə təni wayi ngi nə ya nʒa pa nə təni wayi ngi niya ndʒa shəwi hənə mbwi, wayə ngi nə hahənya ndʒa shəar ma duk pwa ndʒə rə ha nə ya ngi nəmwa ndʒa gom ko nigəria na kəlla huma ma ma ʒəra ndʒa ʒhəa marəswai ra ndʒa pana ndʒa iyə tinibu ʒha na a mbanə vəllə shawarə nə ya da na iya mbwi məllə sura ha ma-iya mbwə məllə sura ha ma-iya mbwə məllə sura ha ma kambar ha nə mbwa ndʒa shəwi inə shəwa shi rə hahə wi ko iy əndʒa kəna kəka huny ko iyndʒa shwalla nəwi ni mbwa ɓaiɓai nəwi ma nigəria rə wa ʒə gulanə mbə hahəna ɗʒə guləmi wa ʒə guynə mbə həhə kun-shwalli waʒə gulanə mbə hahə na puəgh kuma amma ndʒə mbay ra dəgha ntəghə huma nigəria həʒəra sa ma kuma nə kwallə ya na wa ya dʒəvoi rə hahə kəllə mbwa ɗaɗothly həʒhi na kəlla turawa həʒhə na swa həʒhə nə ngiya nə ya məllə ha bo mau ko wa yo həʒhə nə ngiya nə ya məllə ha bo mau ko wa ya dʒəvoi ro ʒha na ba wai mə waya dʒəvoi vo pua ʒha na ba wai na mə wayo dʒʒvoi na nəya-nəya <hesitation> nə nəya mantanə nə mbwa rana ʒhi hanə ɓaw a-a ma mbwa rə ya mba nə nə ya valla hətəni ni ya valla hətəni. Nə ya nwa nkwalla hətən swai valla hahəma mabo, swai kəllə ndʒa shəu səghə mabo ko da wo bwa nwi pana ndʒa ʒəna rana tə nigəria na bwa gull na ha fa na nə mbwa cigaba nə nwa ʒyna’ mbw nwa mbwai anə pa na va tsərə vi nə mbwa tsəu ana hyara tsə nə mbwa hy kaɓarka nə mbwa kuma nə dʒəvoi kuma na mbwa nə mbwa kumanin ndʒa shwi həʒʒə swa ndəghə wato həʒa swai ngi ya nə ya fi kuma ng ya məllə ta ndʒa nə ya wa ya dʒəvoi rə ha hə həʒhi wato swa həʒhi nə fiya kuna yashəghə ya mallə kəra, iy ʒəra ngwing ko nigəria na və ya tawo pughə ma nə ya vəllə shawara hələn nə mbwa dabai həny nə ya vəllə shwa hətən nə mbwa ndʒa pa nga turawa ng nə mbwa ngi ndʒa shəwi nə mbwi ndi bʒəva kuma ʒhən ngi ko pu ra ra təghə tawa ndwi nə nja ndʒa pu ndwa nigəria nə nja ndʒa nə ndʒai mbəru a ah ɗomin ma ndʒai ka kəllə dʒəvoi kuma ɓaw ma ndʒai ɓai na swai ɓai ʒəi yarəghəuma ngəu ndwai ngəu hahə ma kə ngi ɓaw həʒə həʒə ra ɗəgha ntəghə huma tarəhə ri nigəria ndʒa ɓai- ɓaiy ra dəgha ntəgha huma na hahəghə dəghərə ʒi panə yarəghʒhə ma ʒə ma məllə. Ha ha albaraka ʒi pallə yarəghə omey ʒə ma həllə amma barka ndʒabibai həʒəra ɗantry hahə huma ma tuaara həʒhi swara so nal hya inpa hənə mbwa məvəi ndʒabiɓai həʒhi fa hətənə ngi nə hchə hya ɗəghatəghə vəghu hətənə ngi wato swai dəgha təgha toghə hohə hə hy swai dəghatəghə jashəghə swəi nka hətəna dʒəvə kumau həʒəra sa nə hya thləri nə hya nto wato mbwa gura mbwa bibai nə hy dʒəvoi rə hohə hi həʒə swə məlləya nə ʒhi ra kumani nkwalli wa yarəghəuma məlly wa ya dʒəvoi rə hahəʒha kəlla mbwa həʒhi sosai həʒə swə məllə ya həʒʒ ma wato mə wa yarəghəuma pa ʒhi nkwallə ko na hua wa kimni kimbi iynəghu swi ya ko kimbi shawa kəlla ʒhi mi waya dʒəvoi və hiʒha hahəna kəmanta yi nə pwa ra nəu wayi iynəgha pwara na wayi məlla ma bo po nə ya valla kamar ha nə mbwa dʒəvvi kuma nə mbwa ndʒa shʒwi wato panə ngya mbwa hər va nə dʒər doni həʒə ra kəllə hahə hy dʒəvvi kuma ndʒa shəwi ngi ndʒa dəghə ri hənə yarəghəumi lənə ndwi həʒə ra kəllə hətən dʒəvoi kuma wato həʒəi swai məllə ua nə ya dʒəvoi rə hohəghə tura wa həʒə swai dʒəvoi məllə yar.